قصة السفينة الجرفتها العاصفة، في احد الايام كانت هناك سفينة كبيرة تدعى الامل، كانت تبحر في البحر الهادئ وعلى من -وعلى متنها طاقم مكون من بحارة شجعان، وركاب عديدين. كانت السفينة تحمل البضائع من ميناء الى اخر وكان الجميع متحمسين لوصولهم، لكن فجأة زهرت سحب سوداء في الافق، وبدأت الرياح تعصف بالسفينة. كان الطاقم قد اعد السفينة لمواجهة، ولكن هذه العاصفة كانت اشد من اي عاصفة.